निर्जीव वस्तु रा उपयोग एक टेबल होया करा है जको बिना की भी कोई भी काम जरुरत पड़ा तो बिना इस्तेमाल कर सका है। चाय आपा खाना खावा तो काम आवा नास्ता करा तो बिना बो काम आवा। आपा पढन बैठा चाय आपा खाणो खावा चाय आपणो कोई काम करा तो काम आवा है। बिन माता किटु भी भार रख देवा तो भी बिनो कोई भी की कोन बिगड़ा है। बिना कोई असर कोन होवा तो भी ओरी काई कोन बिगड़ तो हुव। जितरो टाइम आपा कोई चीज रखा तो बो आपा मनोबल कोन थोड़ा ना ही कोई बिना थस पहुँच है और ना कोई खराब हुवती।